Darang ye yuwa kpang ti shekki shaklo yee minti ta, darang yen kpangi ye neti sha toomom ti ta diino, maa darang yee neta ra shuran di yamma teere darang ne posheerino ti ya ti twaloro ti shig shurani daran non teere ne ta wa wee ta daklono posheerinom, posheer no ɗing ta kebeno in rero ta sha tomom waa. ni kaa te nen ti sha too monno longku daran ne. yuuaro toomon ti pirenee kan ne, darang alamis nen ti ya wee ne laga yani ti toomno shommo no ye yamma wee ni tipo yaani to wen twalo ne ya kebenoo darang alamis maa ti foattu nen di li teere tipo lega pa poshen non shatto yen tomon adom daklan posheeri ta riru poshennom nen ti yashum ye posheenno ti shar shigi po kebeno in sha tomondo.